Mu ne ko soo ko ubbee waxaat ko farata bi li nga xam du farata nga teg ko fële, mobile soo gisee loolu lay jëriñ, li am farata danga koo wax lu am nag sunna nga wax ko lu amut sunna nga bàyyi ko waa. Mobile lii de mooy njëriñam soo defee lii muy njëriñ si yow boo deful lii nga def ko te nag du nekkul si njëriñ toppal li nga xam ne boo ko def mu am njëriñ si yow.